<hesitation> to na matɨno ko ɓala ma wom la wamamu la duniyai me gaba daya ko kuma bɨla mɨ bale nigeria ko maiduguri dai boi mɨ na ɓalai me dai won duwoi nini shi dammamu amma mindei donna gɨn damuwai mɨni mɨn domana gɨn damuwai, mɨnɨ mɨn jaɓa aka kangghai kɨdda mui me a ying ɓullo au wore myai me tawu duu miya ɗi bɨla wu share woimawu auta duu miya ɗi bɨla wu share woimo wu, aka wammai la modin gɨlwa bouki america aka wamman ki nene nigeria aka wamman ki nene borno dai woiyine shi farimo kɨdda na wai woiyi me ana wuumai tawu duu muime kɨdda na na wai bono wai shen mono a aneni. Amma bo har won damuwaime yikin, wo mɨn gɨn damuwau, amma bange, yeremu a abeni kowa shi lab duniyai bɨla wu ɓale shi wane shi kime, shi kime wanda dɨm woi daidaiyu. Wallahi woiyi me shi dammamu ku yinge mana ki ɓanje ɗuwa ɗuwa miya mamu ki gwa yarda dwalana ɓanje shi jaɓa torongin mamu ɗuwa kishimi woi yikiu kɨduwa mi kɨdda ɗuwa toroi ah lapuwai she juɗuk wanda bo doto woi puwa nini duƙou ata gomma ali ɓaye ku ɓale shakka a yeni ka tar boiyije tar boiyi me ki yadda wun tara ma miya kiriime, ɓanje aka ga la gwai woi yila puwa ko ɗumoi la gwaiyu. Dai lo womawu nini wun tar ambo puwapuwangini yiki anya, aka al puwa shi bo ma gɨn bɨ, gwai shi gomma puwai shi ma gɨn bi har ɓanje a doto gɨm laawo puwai kuma she gɨmma laawo puwai ɓanje gɨmgin mɨ mɨn tsamani mawu ɓanje dai wu tawu goro gwa, ku doku aku mɨrai, aku mɨrai ku bagh lo boi kalla, me kɨdda wondu woi kimeu ah ka taku kɨk bogɨm gwa bo doto she dwa lɨlmai ane wormai ane goto yiki. Mɨn almai mɨn kangnghai damuwai shimi ardo waamamu, har an do goromu la gaawi amma mɨye kanadɨ mu bɨr wom laki kɨdda boko ɓale damuwa <hesitation> mongo kai bɨna wokai bɨna damuwa ma mui meu to kai gɨn wutau ka bɨni ma muime ka bɨn mongo bo woiyi me boka yini gɨn woiyi me kaima ka bɨni por mondin a do waamowo bo waghe ɗɨm kaima gɨn koowo ka bɨni aka ka nermaniu kɨduwa shimi ɓanje gan gɨre na na chairman <hesitation> gotokoi, <hesitation> rabi taku ku yino woiyi me wa wom woi gwang rau aka wuumawui amma kidda wun dindai awu taama bɨla tabe bɨlawu jabe boiyi shimi, shimi ɗɨm woi yenau. Ka wuuwuni ko gokom gwang kɨdda ɗe woi na niniw mondin gotokoi ata doma mai yiwa shira lami ata doma, mai yiwuwa woime an doma Bo doni wai yanda na yirana koiyi gwang aka almai, dai ɓiye koomu amu kang ner ma woiyi bom na bona yiki kalla kai aka ɓallo woiyi me ɓa boka yu kime woiyi me ɓa boka ya kime ka ali a gani la kumono dai por puroguru ya katina kɨma koono ana niime boiyi shimi, kɨduwa shimi min jindai gɨn moiɓamɓiren mamu gɨn mɨni koma bɨla bɨni damuwa mɨ la dammamu la duniyai me la borno state la alii me bɨni, bomu bɨni mai yuwuwa puroguru an yima bɨla mu ye worin mani, gangɨre na mum ɓambɨram boku doku wane waino woiyi me fa woiyi me fa kima an jaɓɨmamu, ah taku yu woiyi, me ba bamu bomu bagh ɓala tinjiking ɓanje shi ko karɨma damuwai shi ko yangngha damuwai shi ko yangngha gaan har tun ka tsamani damuwai me an do yirko aka almai woi yiranau a jaɓe. Mini gaba daya dai ɓiyemu woi mu nini ɗɨm an kang netu banda dum ɗɨm amu yi mai ko apomu woi woma yima maamu yikiu, shimi wom min jindai damuwai ba yeto ɗɨgɨmu bɨla mɨye kokari bɨlam ye worin mani har bomu ye worin ma wom na dammamu me, na na almai ingwa na na almai ingwa, ki am kang net wom am yimaiyi, dai ambo damuwam ma farima daga nene puro, daga nene hane puro doma nene doma la ali mamu, wallahi bomu dape koomi mɨ ye woringin ma damuwan gini me Na almai amu nowe yimu kalla babamu tun mɨn almai ki woiyi mɨ tai dimbɨri mani an do tai dimbɨri maamu, kɨduwa shimi na na jindai mi dape koomu bɨla mɨye worin ma wom an do dammamu bomu ye worin mani na na alma angwa ki an yima gwang yimu amma bomu ɓale auwo mono na rigono na tan bo mono, mono woiyi me har na murono woi ambo mono awu ga la kindiu to woikaiyu ambu mongoi gɨn kaghiyan mongo au ga la kindi ƙiduwa kɨshimi boku kamo woiyi shimiu boku ye kamo woyi shimi mɨ gamu la mondin torro amma bomu ye ki yanda aka jindai wonduwoi bɨla dame ghe bila damene bɨla dame wane yikiu, bo har bo mu ɗɨmi bilam ye worin ma woiyi shi mi na na almai ki mɨ nowe yimu. Babamu bo womɨn ya kɨshimiu do gaan mɨni gɨn koomu amdo kwi am ɓalmai ɗuwa bo mɨ bɨn kime, ɗuwa bomu bɨn kime kuma shakai shimi shaka a goweni, wom da waka kang net ma wom kai yima, ɗɨm nan gabau, ɓalai me ma mɨn ɓalmai ta ki nani ɓanje bowu womo mila raap gumni ɓanje na almai ki ayeni ɗɨgɨm yino. Mila raap gumni bowu wore wu ɓoono na almai ki a yen ɗɨgɨm yino, ɓɨla wu ɓoono gum ah wandumoi ah wondowoi kime a yeni kɨduwa ɓanje woiyi shi ko jaɓɨma, kimɨni <hesitation> ambo maama yi ah wun lab jaɓɨma kalla anya ki ɗɨnga ɗɨnga mɨ ye kokari dai bɨla mɨ wi wuni ko goko kapin bɨlam ɓawi kapin mɨ bagh shire duniyar bomu ɓaure jangjang ambo mamu wu kuke yadda mɨn yai awu kuku mai gɨn mɨni me au kukɨmai gɨn mɨni, me au kukɨmai gɨn mɨni har au kang net ma ɗuko maawu bo har mu ɗuwo mu mun ɓalmai ai na na rigono na tar bo mono, ah na rigono naye ayim woi bikɨmono gɨn muimeiu to boko ɓale ambo mongou, kaghiyan mongo yiki ambo ma ambo mongo au domma mai yiwu wa wom kai dapai a deni bo deni ɗɨm ka gako la bone, mɨn jindai kowa mɨ shi wa bɨla aye duwoni baa boko al duworo shi wom woi gwangnghu mɨn jindai ka mi meyi amma ka bɨni ki ana dwadwai kuma, me wutau maawu bɨla wu dowu jaɗe miya bɨla wu share miya woi ɓala ma woi yikiu ɓanje wuni ana papima koi ki woiyingini me wuni ma wu gatiwu ɓanje woi wun jindai ki miyam kaza ki miyam ɗa ɗiki miya mɨ ɗa diu bɨla wu waiyu, wun jindai daga wuni ɗɨm wuni to amma da shike woi wun puroguru Ka almai dai wom ka nufi mani me aku wammai dai ki wom yere miya au wammaiyu amma kalla me wani ɓamau amma mɨye kokari bɨla mɨ ɗu womu gɨn apomu bomu ɗuwomu gɨn apomu na na almai damuwoi ɨ mɨ an domma koomuu an ɗuko woi ɗɨgɨm sosaiyu sosaiyu, amma bomu ɗɨm mɨnɨ gɨn mɨni woi yenau. Na shenmai gorei da banje boku moneu boku moneu, boku moneu kɨduuwa bo har mu nene a gaan laki dama shi puroguru aye monen ya monen ɗuwoni ye shenmai ɗuwoni wi shenmai ɗɨm, boko ye woiyi me kime, kime boko ye woi gwangngha boko tako ka tako aka do sharap kai shenmai, woiyi me na ya fa woi gwangnghu, woiyi me na ya fa woi gwangnghu bo haraka taa dɨm momma gɨn bi aka ta niimai amma bo wokai ya kɨshimiu shikenan daga kai ambo mongo, kaghiyan mongo ku jaɓoku. To na na jaɓo no kai ka jaboko, mu, me a jaɓeni to ɗɨnga? Ah ku bɨni woi nima yikiu, kɨdda shimi min jindaa dai yadda am yimai dei bɨla mɨye kokari dai, bɨla mɨye wonduwoi gin dai wanda mi al wonduwoi woi wun tawa, yadda mɨn jindaiyu amma bɨla yeni ɗangghaya, wom kai wom kai almai an yima amma por mondin an yimau Ammo bo har gangɨre na ɓale, mui me a ɓale, muime ɗɨm a ɓale, mui me ɗɨm a ɓale aka almai ko anya mui shimi woi shi jindai ye wonduwoi kɨshimiu aka almai aye, woishi jindai ɓɨla nii meniu aka almaia niimeni, to mɨnɨ mɨn fata mɨn jindai dai ɓa miyai, dai bɨla wu niimo wu womin jindai miya wu duwowu jatiyau, womin jindai bɨla ɗuwowu jaatiyau, bo ɗuwowu jatiyya woi yenau, kɨduwa shimi mɨn jindai ɓanje mi'ni miya dera mɨ dape koomu ki yadda mɨn ya ɓala ma yinge ɓullo mu, me an bo gatima donni joɓe mɨni am kokari bo har bomi bɨni am yirmani, mui me bo ye woi kɨshimi dai, nomu ye kɨshimi damjuwa mɨ mɨn laki aka almai ɓanje mɨ ye worin mani bo har bomu ye worin mani ɗɨm. Woi mu nini an timme wuumamuu bɨlaye wom gwangnghu ko bɨla mɨ shushe komuu, woi yokiu ne kawai, amma bo har mɨn yimai, mɨn yimai, mɨn niimai, mɨn niimai, ambo bimu ko mi au jindai bɨlau jaɓeu, au jindai bɨlau jaɓeu kɨdda dai lokacin mɨ bo kuke wonduwoi ko lowo kai jindai bɨla kɨye, bo har ka kukuni woishi gɨrau, to ka bɨni wonduwoi nini gana laki ka bɨni woi won gwangnghu amma kai jindai bɨla gɨre kɨdda ba gɨre ɗe an kukumai ɣin mwalan, mwalani, au kukumai gɨn mwalan mwalani au kukumai gɨn mwalan wa kɨshimi har aka al woiyi atani, shaka mani dai dai amma bo har mɨ ɓale am ɗuko bɨla mɨ kuke wonduwoi apomuu bɨla mɨ bɨni woiyi me an jaɓe ambo maamu, woiyi, an jaɓe miya maamu to mɨn gɨn wutau amma bo har lokacim mɨn ɗuwama, aka ye woiyi me